Co-a fotografia se peu contâ unna stöia, inte doe diversci mòddi. Segge in mòddo artefæto, tipo in pösa, tipo fötoromanzo, segge con de föto vee autentiche, che azzonzan a-o racconto à voxe ò pe scrito un tòcco de veritæ.